نجم نقرى حتى مئة كتاب في العام ، يعني نقرى كتب أنا ، مية يعني كي نقول مية سما صغيرة وكتب كبيرة ، وكل شي ، نقرى نقرى كتب خاطر نوصل برشا في الشهر نعمل برشا كتب نقراهم لاني نحب المطالعة ، وعندي الوقت باش نطالع نخصصلها وقت المطالعة ، نعمل عدد كبير من قراءة الكتب